Awo agbetɔ ƒomevi me dzɔ tso ɖevi kaka, tsi kaka va na ye be ku gbe, ye me ɖa dze kpɔ o ya, eya ma teŋ va eme o <laughs> eya matem va eme o, kokoko ya aɖa adze ɖeka ya kpɔ le xixewò me kpɔ kpoe, nye ya mekaɖedzi nenea, adzeɖaɖa ŋtɔ koŋ ya menye enu nyui ɖekpe o. Me nu nyui enyio vɔa eva vana me be, kokokoa eɖo la ɖa dzea tsaƒe wò hã dodome huma ya zɔ̃ nɔ viɖe. Ye ta ye mì ɖana viɖe le eme. Fifia, evi ke wò ŋtɔ edzia, eɖo la dzre ɖo. Eɖo la dzre ɖo, ekpɔ ɖu o, me kpɔ ɖu o eɖo la dzre ɖo. Ne nyi be nɔnɔme nyuitɔ nu ega le asiwò via, ekpɔ ga zã, ye li nɔ vɔ ye gblɔ̃ be, ega ya ne le ye si via, ne ye bɔe daɖe via kpo ye medzra ye viwo ɖo, ega le ye gbɔ fiya, ye ŋtɔ ye le eɖum, ye viɔwo tsã wo le ɖum, ye me ɖowo ɖe ɖoɖo ɖokpo nu o, kpɔɖeŋu ye looo, woli kakaka kpoe ne ye va ku kpoa, be ga ya la su ye viwo, ta ye ŋgba ya dewo dɔ me o. Ye ŋgba ya dowo sukulu o, wo ne nɔ yegbɔ nenea kpo, ne yewo li kaka ne va ku kpoa, be ga ya su nɔwo vɔ. Ne eva kua ɖe, ega ma, eviwowo woa zĩ to mɔ baɖa baɖa nu woagba trɔ zu fiafi. Boŋ ega ma, etŋ mɛ, mɛ ɖe wobe dɔwɔwɔwo nu kaka ateŋ vɔ nɔ keŋkeŋ, wò ŋtɔ eteŋ tsi gbagbalo, kponɔ mgba va le asiwò. Edɔ ke me ye edo woa, sukulu ke ye edo woa, yebe ga ke atrɔ va nɔ tsitsi gamea, esɔ gbɔ tsɔ wu ega ŋtɔ ke ebɔ daɖe be ne yi va kua, ya va kpe ɖe ye ku ye viwo ŋtia, alo yi be ku megbea, ɖeviawo ava ɖuia, eviwowoa, woava zã ega ma be baɖa, baɖa kaka woatrɔ va fĩfi gbɔ. Ɖewo wò ŋtɔ hã atem anɔ agbe voa, ega ma ya tem va vɔ. Woava fĩfi woa le va nɔ voa wɔna ɖekpo mgba le asiwo. Mgba teŋ gba dza sẽ ŋu tsã agba de wo dɔ me tsã o. Nye me kpɔ nenema kpɔ